gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni verður fjallað um tvö leikrit hjá sjálfstæðu senunni annars vegar þúsund ára þögn sem sýnt er í mengi og svo er það fyrirlestur um eitthvað fallegt en það var frumsýnt í Tjarnarbíó á hins vegar að byrja á Sigríði Andersen dómsmálaráðherra sem er sest hérna hjá mér Sigríður aðeins á þessum málefnum lögreglustjóraembættisins á höfuðborgarsvæðinu og þessum deilum sem hafa verið þar það voru fluttar fréttir af því um daginn að það hefði verið sent bréf í í lok árs þar sem Landssamband lögreglumanna krefst þess að

grípi inn í og þar er talað um eineltismál tvær stefnur á hendur ríkinu vegna samskiptavanda og svo er talað um að einhverjir hugsanlega tugir annarra hafi kvartað til Landssambandsins út af samstarfs

við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu hvað hvað er verið að gera í þessu svolítið mörg mál sem þú nefnir þarna og sum þeirra eiga sér kannski langa sögu lögreglustjóraembættið á höfuðborgarsvæðinu og kannski annars staðar á landinu líka eru svona rótgrónar stofnanir og ég kem auðvitað ný að þessu máli þegar ég kem inn í ráðuneytið og bíður mín bunki af alls konar erindum reyndar mörg voru í ferli í ráðuneytinu en svona fljótt á litið

greini þetta þegar ég fer að skoða þetta þá er þetta

vegna skipulagsbreytinga og annað kannski ekkert óvanalegt á vinnustöðum sko svona almennt en kannski bagalegt því þetta er ratar auðvitað alltaf í fjölmiðla í fjölmiðla og

svona í umræðuna og það getur skapað kannski grunsemdir um að þarna sé

verið að vinna nógu góða vinnu þetta hafi áhrif á störf lögreglunnar mér hefur reyndar sýnst það að svo sé ekki og menn séu almennt

ákaflega sáttir við lögregluna og meira segja

lögreglumanna svona almennt að menn eru sáttir við þær skipulagsbreytingar sem voru gerðar hér með fækkun lögregluembætta og svona

breytingar sem svona á undanförnum misserum en er Landssambandið

dramatísera þetta fullmikið svo eins og ég segi

voru þarna einhver mál sem að hafa verið í ferli þeim er lokið einhverjum af þeim er lokið núna

kvörtun um einelti og það var auðvitað bara skoðað lögum samkvæmt þá bara skoðum við það og fáum sérfræðinga til þess að skoða það og niðurstaðan var sú að svo væri ekki

klárlega einhver samskiptavandi á milli einhverra einstaklinga það þarf auðvitað að leysa það og það er í ferli í ráðuneytinu og verður skoðað en nú er talað um einhverja tugi annarra sem hafa ekki viljað koma fram undir nafni vegna þess að þarna sé yfirmaður þeirra á ferðinni og Landssambandið býðst til þess að greina þá frá því hverjir það eru ef að ráðherrann vill

átta þig á þessu umfangi af því að miðað við lýsingarnar þá þá virðist

Landssambandi lögreglumanna með þeim hætti eins og lög kveða á um það er ákveðið verklag í gangi og ákveðnar reglur sem gilda um það þegar menn þurfa að koma fram kvörtunum vegna yfirmanna sinna það á við um lögregluna eins og ég hef bara hvatt embættið eða bent þeim á þessa þessa leið menn þurfa auðvitað að gera því reka sjálfir að koma kvörtunum í réttan farveg stjórnsýslu hvað þetta varðar og sett mig í samband við starfsmenn embættisins og rætt við menn svona maður á mann skyggnast inn í þetta

það kannski sér fyrir endann á á að minnsta kosti einum einum

þú nefnir auðvitað dómsmál þá eru þau auðvitað mál sem eru bara fyrir varðar í sjálfu sér ekki

beinar kvartanir til ráðuneytisins heldur bara mál sem menn hafa farið með beint fyrir dóm það hefur bara sinn gang þau mál snúast líka um samskipti lögreglustjórans við við fyrrverandi starfsmenn sem eru að telja á sér brotið það eru

alltaf alvarlegt ef fólk fer fyrir dóm

með sín mál en

tvær hliðar á öllum málum þessi mál varða mögulega tímabundna brottvísun vegna rannsókna á störfum viðkomandi og annað þannig þetta verður bara allt að hafa sinn gang og því miður þá tekur þetta tíma en

kosti fegin því að ég upplifi það þannig og ég held að kannski almenningur vonandi upplifir það þannig að þetta hafi ekki áhrif á störf lögreglunnar vegna að ég held að menn séu nokkuð ánægðir með störf lögreglunnar almennt hallastu að því eftir að hafa kynnt þér þetta mál af því að

svolítið þannig að þarna sé einhver ákveðinn hópur sem hafa alltaf verið ósáttir við lögreglustjórann að reyna að með þessum hætti um þetta ég meina ertu ekki svolítið

það í skyn að þetta sé svolítið mikill uppblástur

þetta er einhver kergja það er alveg ljóst hún birtist auðvitað í viðtölum við menn eða og þessari fjölmiðlaumfjöllun

að draga dul á það það er í sjálfi sér ekkert gott þótt að kergin geti

leysa þessi mál en það hafa verið sálfræðingar og annað sem hafa starfað þarna innan

innan embættisins og og þannig að menn eru

reyna

ekki eins og ekkert hafi verið gert menn eru auðvitað að reyna að að bæta þennan stað sem vinnustað svona annað sem

um daginn varðandi þessi tvö nokkuð stór sakamál sem að einhvern veginn virtust hafa tafist það mikið að vegna þess

verður ekki að gera eitthvað í því ef þetta er að gerast reglulega þetta er auðvitað alveg óásættanlegt að mál taki þennan tíma eins og í þessum málum mörg ár í rannsókn það liggur auðvitað alveg fyrir ég hef nefnt það í þessum málum að þá hefur mér sýnst þau vera undantekningin frekar en reglan en þess ber þó að gæta að í málunum eftir hrun í þessum

stóru efnahagsbrotamálum sem vörðuðu fjármálafyrirtækin þá var þetta

nokkuð oft upp á borðum að menn sátu með stöðu grunaðs í fleiri ár undir rannsókn það er auðvitað alls ekki boðlegt ég vil nú benda á það líka því svo segja menn að menn að menn sleppi við refsingu út þessu og það sé ekki boðlegt ég vil benda á í þessu sambandi að það er auðvitað gríðarlega þung refsing í sjálfu sér að bíða með stöðu grunaðs í svona málum í mörg ár án þess mál fari fyrir dóm svo ég haldi því nú til haga en hvað með fórnarlömb þessara manna þau

að borga því fólki miskabætur

gamni mínu í dag og það bara virðist vera eitt til tvö stór mál á hverju einasta ári barnaníðingur sem sleppur við við refsingu tvö þúsund og fjórtán maður sem svíkur fjörutíu

undan skatti sleppur við refsingu annar gæi einhver sem stal fjörutíu milljónum af öðrum manni ég meina þroskaheftur maður þar sem hann er rændur aleigunni þetta er að gerast svolítið oft og þetta eru stór mál að minnsta kosti bendir það til þess að málin séu nokkuð gömul verðum að hafa það í huga að rannsókn mála kerfinu var breytt hérna þegar við vorum fyrst með sérstakan saksóknara svo komum við á laggirnar embætti héraðssaksóknara nýtt mál sem að voru hjá efnahagsbrotadeild lögreglunnar fluttust voru kannski komin það langt í rannsókn að menn töldu það ekki forsvaranlegt að færa þau yfir og annað þannig að við búum núna við töluvert annað umhverfi ákæruvaldsins bæði hvað rannsókn og útgáfu ákæru varðar núna síðustu tvö árin

ég hef nú miklar væntingar til þess að þessi mál verði í betra fyrirkomulagi verði betra fyrirkomulag á þessum málum héðan í frá en

titil hann Helgi Magnús hefur hann segir

að nú sé mál að linni segir hann að fjárskortur og mannfæð sé að valda því að menn að minnsta kosti sleppi við að fara í fangelsi er þá ekki augljóst að það þarf eitthvað að gera ég hitti nú Helga Magnús degi fyrir þessi ummæli hans

í fréttum og átti nú fund með honum og þetta var ekki á góma að

það er auðvitað ljóst að það eru einhver mál sem hafa einhvern veginn frosið í kerfinu þau eru auðvitað umfangsmikil og það má ekki gleyma því að

það getur þurft að leita leita samstarfs við

lögregluyfirvöld og annað

eru þannig þessi að minnsta kosti

tvö fyrstu sem þú nefndir og og mikið magn af gögnum í hinu sem liggur fyrir þar þannig að það er nú ekki já já en það þarf nú samt að heimfæra brotin og annað

ég eins og ég segi í upphafi ég tel þetta algjörlega óásættanlegt algjörlega að gera það eitt af því sem við höfum núna fyrirsjáanleg tæki til þess að fylgjast með þessu er að við erum að vinna í við gerð þar sem einmitt er gert ráð fyrir að það verði virkara eftirlit með rannsókn mála og útgáfu ákæru ég bind miklar væntingar við það að við getum tekið það í gagnið

málefni flóttamanna og hælisleitanda hafa auðvitað verið talsvert í umræðunni og það hefur verið töluvert mikið talað um um það sem menn hafa kallað fólki

sem kemur frá Makedóníu og Albaníu menn hafa verið að reyna að takast á við það og svona á undanförnum árum reyna að hraða þessu öllu saman og breyta þessu en Lögmannafélagið hefur gagnrýnt það að í þessari viðleitni til þess að hraða þessu og auðvelda þessa meðferð þá hafi það hugsanlega komið niður á á rétti þessa fólks til þess að nýta sér fá lögmenn

og leita réttar síns fyrir dómstólum hvað segiru um þessa gagnrýni Lögmannafélagsins ég hef lýst því yfir að ég deili ekki sjónarmiði Lögmannafélagsins hvað þetta varðar þannig er það í dag að við tökum á móti hælisumsóknum og við veitum öllum þeim sem leggja hér inn umsókn um hæli talsmenn

bæði á fyrsta stjórnsýslustigi sem er gagnvart Útlendingastofnun og á seinna stjórnsýslustigi sem er gagnvart kærunefnd útlendingamála kjósi menn að kæra ákvörðun Útlendingastofnunar þetta er langt umfram það sem mörg þegar síðan þessum tveimur stjórnsýslustigum sleppir þá bíða dómstólar þá hafa menn tök á að leita sér dómstóla sem

er eftir næstu áramót á þremur stigum mögulega sko

þurfa þeir þurfa það

þetta er búið að fara í gegnum tvö stjórnsýslustig vönduð stjórnsýslustig að þá tel ég að öllum rétti sé gætt og ég tel að Íslendingar standi sig og við stöndum okkar

með að öllum rétti sé gætt það hafa allir rétturinn hlýtur að vera allra að geta dómstól og þá getur varla þegar þetta fólk

og standist þeir og fullnægi þeir skilyrðum um gjafsókn bara eins og aðrir Íslendingar

nú kannski það sem við stöndum frammi fyrir núna í dag að kostnaðurinn við þessar hælisumsóknir sem að stórum hluta eru tilhæfulausar eins og við metum það er orðinn gríðarlegur þetta er

aðalatriðið til þess að ná þessu niður og það sem við erum núna að einbeita okkur að og ég hef hvatt Útlendingastofnun til þess að kapp á

það er að stytta málsmeðferðartímann allra þessara umsókna einkum og sér í lagi þær sem eru tilhæfulausar frá löndum sem við metum sem örugg ríki en er ekki vandamálið líka fólgið í því að í þessum flóttamannasamningum er alltaf gert ráð fyrir því að menn beri að skoða hvert og eitt mál fyrir sig menn geta ekki ákveðið þú ert Albani enda gerum við það það er auðvitað

ákveðinn vandi ég meina það væru auðvitað miklu þægilegra fyrir okkur að við gætum bara tekið alla frá Albaníu eða Makedóníu að þeir fái ekki hér hæli en við auðvitað ætlum að

mismunun líka

við viljum auðvitað að það sé einhver bragur á allri stjórnsýslu

tala fyrir því að menn kasti til höndunum í þessu alls ekki en við getum gert ýmislegt áður en við grípum til einhverra örþrifaráða sem við kannski höfum

vert skiptir tel ég að menn þurfi að stytta málsmeðferðartímann Sigríður Andersen tíminn þættinum í kvöld ætlum við að ræða tvær sýningar á fjölum sjálfstæðu fyrirlestur um eitthvað fallegt sem sýnt er í Tjarnarbíó og hins vegar þúsund ára þögn sem sýnt er í

mengi við Óðinsgötu hingað er kominn Snæbjörn Brynjarsson velkominn þúsund ára þögn í mengi þar sem leikhópurinn sómi þjóðar fjallar um þögnina og hvernig hún hefur haft áhrif á kynslóðir Íslendinga þetta eru

Kolbeinn Arnbjörnsson og Tryggvi Gunnarsson sem mynda þennan hóp og þessi sýnining þetta er ekki hefðbundin leiksýning nei þetta er kannski ekki leikrit í svona hefðbundnum skilningi en þetta er leiksýning sem fær á sig ákveðinn

í mengi og þetta er rosalega hrátt rými sýningin sjálf er náttúrulega

ekki einhvert tónskáld á bak við eða einhverja dýra þannig að hún fær á sig ásýnd gjörnings og mörg atriðanna gætu staðið út af fyrir sig sem mjög góðir gjörningar eins og til dæmis þarna einræða sem er eiginlega alveg stórfenglegt atriði þetta fjallar um hina íslensku þögn og þögnin leikur lykilhlutverk í þessari sýningu einmitt framan af hélt maður fyrst

að það yrði ekkert sagt í verkinu fannst það svona ágætt síðan koma þessi eintöl eins og hann Kolbeinn leikur mann sem að er mikið í mun að tjá tilfinningar sínar ást sína til sonar síns en þetta er kannski svolítil klisja í íslenskum en það er líka svolítill sannleikur í henni þetta er svona verk um

á milli kynslóða sem

síðan erfist á milli þeirra já erum við einhverju nær um það þetta er svona

rannsóknarmiðstöð og svona en þetta er sýning sem maður er aðeins ríkari manni finnst eins og maður hafi

ofan í svona lendur þagnarinnar já þannig

þeir eru að þenja formið

og sýning sem gerir það alveg hiklaust einmitt ein sýning eftir af þúsund ára þögn í mengi en við skulum fara yfir í Tjarnabíó þar sem er nú svolítið skyld

getum við sagt fyrirlestur um eitthvað fallegt þar sem leikhópurinn smart í stjórn Söru

Guðmundsdóttur fjallar um kvíða og kvíðaröskun þögnin og svo kvíðinn við erum svona í rauninni í einum fyrirlestri svona listamannsins Baldurs sem byrjar verkið og tengir þetta allt svona saman fyrir aftan er þessi

þetta sé annað hvort listaverkið hans sem hann er fjalla um eða að þetta sé höfuðkúpan og allt sem gerist inn í stundum minnir þetta svolítið á Pixar myndina

tilfinningarnar allar eru saman og eru að ræða

hvað gerist ef við fáum

þetta er rosalega mikill fókus á fræðslu í þessari sýningu stundum minnir þetta svolítið á það er verið að reyna að segja manni hvað kvíði er

hann einkennist af og svolítið verið að tikka í box hvað það varðar þetta augljóslega brennur svolítið á Söru

í Núnó og

á Akureyri fyrr í vetur já maður sér skyldleika þarna á milli þar sem kvíðinn og vertu besta útgáfan af sjálfum þér sem er svona lykilsetning í báðum já Sigrún Huld er þarna líka sem er einn af handritshöfundum af þeirri sýningu hún leikur

maður skilur þetta brennur á þeim mörgum og þetta fjallar svolítið mikið um kvíða listamannsins gagnvart verkinu og svona en svo að öðru leyti er þetta kannski svolítið svona dæmigert svona mjög augljóst við erum að fræða fólk um kvíða og hvernig á að bregðast við því og Þjóðleikhúskjallaranum og maður sér svolítið í sumum

sömuleiðis Hannes Óli er alltaf mjög pottþéttur og ég hafði mjög gaman af því að sjá Agnes Wild og Kjartan Darri ég væri til í að sjá þau oftar uppi á sviði en það er eitthvað sem mér finnst ekki alveg ná taki á mér fyndið og gaman þá finnst mér þetta ekki rista mjög djúpt í umfjöllunina um kvíða þetta er brotið upp með texta sem er lesinn sem hljómar eins og eitthvað sem getur tekið af doktor punktur is eða

helst til bókstaflegt já þetta er aðeins of mikil fræðsla fyrir mitt mat mér finnst einhvern veginn eins og list mætti stundum leyfa sér að vera aðeins listrænni

áhorfendur eru ekkert vitlausir þeir geta alveg fattað svona sko í sumum tilvikum þá eru sum atriði kannski ofaukið við sjáum suma

það Snæbjörn þættinum er þá lokið í kvöld á morgun ætlum við að fjalla um íslenskt tónskáld sem er að semja tónlist við nýja kvikmynd

ekki missa af því en við segjum þetta gott í kvöld veriði sæl